إذا كنت بطل خارق وابي إني احمي العالم و الكون كوكب الارض من غزو فضائي ، فأول شي هو إني بعرف نوأياهم بعرف نوأيا الكائنات الفضائية إذا كان عندهم نية سيئة شريرة بتچمع قوتي وبحاربهم ، وطبعا بكون فريق من الابطال الخارقين وبنحارب هذي الكائنات وبنطردها برا الكوكب.